Ithwi ngi'thwi abayira abakonzo thunakyasi ndeke abasokulhu na basokolhu wethu eyabalhya nesya ndimi esya babya bakakania emwomulhi olhulhimi olhuyira enu eyathwabiryasa eyathwikire omwa uganda thukalhwethamu olhuyira kutse olhukonzo beithu kandi thukabya thukasuba eyathulhwiri bakalhwethamu olhunandi. Neri thwamakulhira enu abathatha wethu, abasokulhu wethu bamabirigha esyo ndimi nene erilhugirirya ahabikere, omulhi olhutoro, olhunyankoree, omuli olhukiga, ingye ngi'ngye ewethu eyangalhwire eyangalhwire nisha ndimi nene obo omulhi:olhulhimi olhusongora, olhulhimi olhu nyarwanda haghuma no lhulhimi olhuwisi, esyo sya ndimi esya bathatha wethu bakakanaya ebilu binu nethu esyathwamabiryigha kulugirira aha thukahika naha thwamikalha.